Al dalal al ana bador baddalala wahedi daleman hubas dalal wahid bigulu lai ya ludo al yom bil da lalu fil telefon, adalal kan ana baddalala ma bador nadum iji isharik ni foga hu kan bikun biddalalu nas tinen, bikun biddalalu nas talata wa bikun biddalalu nas arbaʼa kula amma ana kateer ke shaba rijenas zaman bi gulla cije da fi.